I tournevisy io da ampesay lafa tegna hametaky na hangalaky fantsiky amin'ny raha anakiraiky. I tournevisy io zany da misy habeny maromaro i io sady isakarazany mba ahafahantegna misafidy amin'izay mety amintena arakaraky ny fantsiky alay agnaminy na apetaky agnaminy.